धन्यवाद तू ना होन्दा ता तो मेरा आला काम भी होन्दा ना था तू आना बे तब्ही होना किया नी कोईचे दुस गए होई अतुक काम करनक । प्र यो होई ना लागो यार माता । मैं कक्के कक्के ननोता । एनुक समझाये लेते करी दो यो बाबी करी दो क्यानी का रो होए एनुक समझी भी आती ना कि कोईचा इंसान परेशान रहे कूची कूची बता हुन ।